Fukarabe useni mi tori mon be Allah, on waada siru. To on waada hoolu vodaka, to mallam ko mallama ɗo nder aji on ɗo waada hoolu vodaka, amma to on njoodi shiru om nana ko ben-mi waadata, on heftan hadisi, ko njoodi shiru nyaman jarabawa. Komo no njoodi shiru hokkan mo dukkal.